किण्वन प्रक्रिया यानी फर्मेंटाइजेशन..जेते हम आम तौर पर गढ़वलि भाषा मां ब्वोलदन जमौंण। जन हम क्या जमौंदन..दही। दूध से बणद दही। कनके बणंद? स्वो एक पूरी किणवन प्रक्रिया ह्वोंदि। जेमा बैक्टीरिया अर खमीर ह्वंदन जो तूंकू कार्बोहाइड्रेट त्वोड़ि ते तेते दही मां बदल द्योंदन। तेसे क्या ह्वंद एक अलग सू स्वाद आपते महसूस ह्वोलु जही मां। त तन्नि किणवन प्रक्रिया एक ओर ह्वंदि जैसे पहाड़ मां कच्चि दारु बणंदि। चौंल जमै ते, जौ जमै ते फिर स्या कच्चि दारू बणौंदन, यि एक किण्वन प्रक्रिया। त कुल मिले ते जथ्या भी पोषण संबंधी बनावट और शक्ल सूरत रौंदि ना खाणों कि किण्वन प्रक्रिया से स्वो बदल जंद। कई बार यो अच्छू भि ह्वंद, कई बार बुरु भी।